Cosaan wanja ékaan mé nésaté numémééŋ. Baré wanjé imiir mé, wo wawé wa néémé néjoow béloob. Oli babé cosaan sén nak uŋayo bu gakulu gulé, nuŋayo bu gamiréén gulé waaf, imbi gupupuur tiyééŋ gumiir miin gujumé gurooŋ jambi bugaan gurok aléhahu umé buganol gukulutool. Sén taan ujumé ubang gahi, taan uñumé éré, taan uwarénut mé ujoow sén taan uñumé ganogéén